सेविंग क्रीम के उदेसे बालन के चिकनाई प्रदान करके। मुलायम बनावे में करल जाईच्छे सेविंग क्रीम में आमतोर। पर तेल साबुन या सफन्टिक औव पानी का एक प्रायस। होगईच्छे साबुन के अलावा ज्हागदार सेविंग क्रीम में। नरम इस्तिरता आउ ज्हाग के नमियूक्त रखे खातिर। होगेच्छे एक हुमेक्टी सामिल होगेच्छे।